Ny sakafo mety mampatonga alerzia an, ôragna, foza, hazandranomasina reny an, mahatonga alerzia aby reny ho an'ny olona le tsy mahazaka, de sokola, sokola raha hohanina marobe de mety mahatonga alerzia koa izy.